Kaa lama tchoor ha me; ahin achuenze, aji oku alami achoor me awa kaloor eitsaar nanyi me me inka li ami ayuu' kuro eina ha ma chuora alao me; maa zoro. oro alam ba zi me mmbala ami ka lor ya bi na noryanze ogene gene kali maro. inyaleka izame abi churu kali alor. Alabisi ikplede ibi abakoor kofu ya. Eikoor inunsi, onaha zoro me; izi alabisoor ikpledei ala ya zikinyi me aha baa' leim abi raa dei ya, asi ora me na mi agaye me; Ahin achuenze ala mi atchor na me; alami iri eingba nayi me me izi ali inja leko'n akposi atchei ja dim ya, mahaba nuu, mbaba zi ora kalam, ma zi ma? Ala mi achor na me; alami atchor ni kala mi atchor eina me; maku ali kuengba haa cha cha me; maa' nii inja leikua imba bua zoro kali izi okpebi kali izi okpebi ame' kana? Maa yuu tchi ame maa ma haa go'onyim, moma haa gii imimeim, mo ma hagi jijeim. ikinyi ikinyi ame aleyi achuenze awa me; yeiya neiki'nzeze kiye ese koor zoro kiye koor mublung yinja leikinzeze kiye koor wuoru aleyi agayeo wakun me kun. Zooo kali izi ala hanini nunga abi si okpebi aba koor ni yegrepa owinjajei ya. Zoro kali izor okpebi alaba hanini haha ba gwoor kofu kali afu' atalei ya.

Asi oro me', kung gayiut song chuai. Ma geye oro ame' ya kung ye yong wa asi oro ame', kunu be ikpang ong fu kun sikra. Oro, aka ba zi, wa yeiya tsi ke' naah zoro me. Wa yeiya tsi, aliachi chor ni'ngboru oor me' naa' zi oro me'. Wa ye, ya tsi alia tsitsor ning boru oor me na zi me. Wa yeiya tsi alabila Asi okposi abakor me' nawor azi me. Wa yeiya tsi alabi'a atiarutsi okposi arior me', onung na woor azi me. Wa yeiya tsi alabila tia ara Asi okposi arior me na kworme hla ye ya tsi alabir sofia bakor me naawonyo ayo melala ye ya Asi alaba your nimbicnor toa ni yegra epa inyiyi me', ningboru abi nor dor dor me' omung ma zi me! wa yei ya chi alabi tsor awo kalo'nyor ade ya alabiltso omuor ade ya, alabi chii echen cruor ukruor ali awo ayor met ade ya. Alabi chii eehu wcruor ukruor ali awo a yor me’ ade ya alowor aya no’ kpeibi aya, alaba tia amitsi axior me. Asi oro ame onu neyi agayeme arcatchenze ado itsi enze, kala alami atsor incidotchuri uchu ale na ina me, ala mi achu enze dutsi ezeme, aka'wi akingi kingi kppi a nom. lalu na novo ame' Kor oro ame komu fsari okposilrior oro ame alisime, ikali okposia dey, kun yoox kor nu, ikali ibiona kpara kpra adei me, Kunu yoou Kor nu. ikalaa aba ayimeizi azime, konu yor kor nu kali awor aba tsi ts or koor ko ko ko (umintelligible) kor na no' ofofi me, ko nu yoor kor nu. Imezi alor aba zi ala' kposi ya, aya kaa nu akung iba la akposi ayour Kaa nu. Fi no’ oro ozozi ayoor kaa aki ochoneijoor arundra awimijajei kpa. Akaa'dode niokarofa, chui hi ora ok posi, oro okposi ingi isom aba ba anyi ajijo' oku orofa me'. Oro exposi inyi isom, ayor kor chui okpebi amaya. oro okposi inyi isom, a yor ako kpebi alayi bimyayor abang aba plaar ajijor, oro ozozi, oryokposi nom. Angba alakachiuenze a du sou senze, kpei kor yi in zonyi kel inze'pa Ke' inzi eta kor zoro kaa lon nom. Akaa zi, ko nu si 'ododor bakor akaa zi akaa mu nini nor oro ame' ali si me me abi so'gwogu abakor, wor worwon avaguntsi, wa bi zigbogbo ajijung wabi zi ni ngboru ozoziy ana ookalong ba bi ’ zi ne ka ohiehieya. Ookalong ba bi zi ni kplede inyi kalasi zizi zaa’ ana ali tchake eyi inzenze ena ala kor aheba onyi kpe, nzapaor aba de in ingbory kpem jeigu aha kwori abi kwakor, asi ona me', ya gaye ya. Aleyi azé ena me, yefra, wodor ni ya foor kiyi mo keniya zoro okposi. Oro alabaguiya. alabi saade, oro gbawin jainje, oro alaba quis aka guiya, alaba yoor oro ababa your aki fro alaba ora hzenze aniyo kofu, your Kinzeze aniyo kpa, alaba your ki 'nzenze alayiyoor kpa, ore alaba yoor akinzeza Your adin zeze kpa, Koor kpahe kpa oro jira celab your nonu na ngor ibuji endenzana me', onn heyi agaye me, kaa cherenze adu Asi enze taa, kpe koorzoro inze ony, kee ke nzeiepa, ke' nza ngba me’ (uninteligible) onu ha ngba nor zoro kalong neyi anu me’ na. oru-ozo-zi. ayor ah. ka stor-stor. aki-ijeyi. iso-okpebi ayi-bi ayor,. kwa. anu. ayor ka